أعتقد يعني إني أمشي حوالي سبع إلى عشرة آلاف خطوة باليوم، يعني خصوصا إذا كنت مشغول في العمل أو إني أمارس الرياضة، يعني بالأسبوع أكون حوالي تسعة وأربعين خطوة إلى سبعين ألف خطوة، والمشي مرة مهم ويعني مفيد لصحة الجسم، فأحب يعني أظيف المشي في روتيني عشان أحافظ على لياقتي، وإنتي كم خطوة تمشين في اليوم?